ازا كان لديك صديق يجد صعوبة في العسور على وزيفة بعد التخرج، يمكنك تقديم النصائح التالية: تحديس السيرة الزاتية <hesitation> شجعه على تحديث سيرته الذاتية لتكون احترافية ومركزة المهارات والخبرات زات الصلة بالوظائف التي تقدم لها التواصل الشبكي، ويكون التواصل الشبكي هو بناء <hesitation> شبكة علاقات مهنية من خلال حضور الفعاليات والانضمام الى مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي.